malatin <hesitation> shida guddio hamtu kas jirat, tabbun harka sikabd dub won <hesitation> aki formulae won sun solvatiinia dufenun won sun sim qarqartii? Won tun sim qarqarti sababun maaon ennan ak sihin sikarkart wontun bare siijette sim qarqarti ak dansa ijette ak dira ijette wontun kullin simqarqarti dub wonsun wom dansa